Alura la biciclëta al a le rue, la seila për së stese, i fren <hesitation> ël manubrio për guidé la biciclëta e tut ënsëmp a së bugia